चाप श्टिक ज़े मोटला लोगने खाने काई चवचला होई सके। हमोंता हाथ ती खाने ते वाई रहे हैं चाप श्टिक ना ईडिया। बनों गे तरह नहीं है जो अतुर पतर सगा की जो काई भोजन। काजे पोकड़ीने थालें ती मुंदां तक ले जाने एक सादन छे एर। बाद चाकू को होई चाकू ते भी खाना काजे टुकड़ा टुकड़ा। करीने धीर धीर खानने एक सादन छे एर बारं जादा नि पोतो।